أفضل ذكرى في طفولتي كانت لما كنت ألعب مع أصدقائي بالحارة بعد المدرسة. كنا نركض ونتسابق ونلعب بدون هموم. وكان الوقت يمشي بسرعة. هالذكرى مهمة لي لأنها تذكرني قديش كانت حياتنا بسيطة. ومليانة بالضحك والفرح أتعلمت منها أهمية الأستمتاع باللحظات البسيطة وتقديرها إنها ممكن ما تعود بعدين.